Maknang gosimung wngkha chini sakni bagwi chongwi manmani. Tamokhe chwng kubui khe da mankha khoroksa khoroksa poito khlaio chwng chini chongmungrokno control khlaio. Tei khoroksa khoroksa sakha biology dohpani eba paithak chwng khlainai bebak samungrokno swnamnai hwnwi. Chini thani magwnang gosimung tongkhe chwng chini samungrokni bagwi kaham eba hamya chwngno majra bernai. Tamokhe jotono swkangni simingno sai manwui tongkhe chwngno kubui khe chini chayani bagwi majra berwi mano. Sakni mukhungtwui tongmani uansukmung bebakno chapnai raida tei jani simi sakni muchungtwi. Chwng poito khlai ya eba poito khlai ya chwng abo tongma hai khe tongwi tongo. Salbrum chini langma tei chini ganani swngcharno swnamnai khlaiwi tongo.